<hesitation> الخبز مع الزبدة أو الجبن ،الشوفان مع الفواكه السلطات زي سلطة الخضار الطازجة أو سلطة الفواكه، المعكرونة مع زيت الزيتون والثوم بسيطة ولذيذة، الأرز مع الخضار وجبة سريعة وصحية، الزبادي مع العسل والمكسرات وجبة خفيفة وشهية <hesitation> وسريعة التحضير.